أقولك تلت أرقام وأجمعها وأقولك النتيجة ، مثلا خمسة سبعة اتناشر <hesitation> خمسة واتناشر <hesitation> سبعتاشر ، سبعتاشر وسبعة كمان ، هنشيل الاتنين من هنا واتنين من هنا <hesitation> سبعتاشر وسبعة خمسة خمسة خمستاشر عشرين تقريبا أربعة وعشرين